ⵜⴻⵏ ⵏè ⵉ ⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵏⵢⴻ ⵜⴻⵜⴰⴽⵍⴰ ⵎoⵓⵍ ⵏⴰⵏ, ⴷⴰⴳⵀⴻⵍⴰ ⵙⴳⵓⵍ ⵏⵢⴻ ⵏⵉⴽⵍⴰⵇⴰⵜ ⴼoⵓⵍ. ⴼoⵓⵍ ⵢⴰⵔⴰ ⴰⵏⵜⴰ, ⴰⵍⵅⴰⴷⵎⴰⵜⴰ, ⵏⴰⵙⴰⵀⴰⵔⵔⵉ, ⵎoⵓⵍ ⵏⴰⵏ, ⴷⵀⴰⴰⵜ ⵜⴰⵡⵔⴰⵏ ⵎⴰⵜⴰⵡⵉⴼⵉⵜ, ⵏⵜⴰⵀⴰⵏⴻ ⵉ ⵎⴰⵏⵉⵏ ⴻⴷⴳⵍⵓ. ⵉ ⵎⴰⵏⵉⵏ ⵀoⵓⵍ ⵏⴰⵏ, ⴰⴼⴼⴰⴽⴰⴷⵉⵙ, ⴰⴼⴼⴰⴽⴰⴷⵉⵙ ⵍⵀⴰⵇⵏ ⴻⴷ.